<hesitation> ס'איז נישט דא נאר איין ספארט וואס איך בין נישט גוט אין, ווייל כ'ק- שפיל נישט קיי- עכט ספארטס, כ'האב נאך קיינמאל נישט עכט מיך אריינגעלייגט אין עס, סו, אויב מ'וואלט מיך געפרעגט אין וועלכע ספארט איך בין נישט גוט אין וואלט איך געזאגט "אלע" וועגן איך בין נישט גוט אין קיין איין ספארט